Ane anea wai nidua si wade'e pedi pekai masik <hesitation> apeu ada wei siktai'e nus ade lodi lokai masi asi loloi yaman'e <hesitation> ane anea masik kasi ane pedi pekai neme sile loi yaman'e <hesitation> lale si akui sesi ane lai likia si ane anita si ane si apua pai <hesitation> makai tia ina inado wa pelau pelau tuka ina hede na hole si hono wanewa si toto likia si sine sitai siheuni nena hole ane anea ado masik'e <hesitation> eke ma hole lawai lituka ina hade'e. Du'e <hesitation> nelu kaitia si salu sepulu hudia sia yahuwei ne an alidu nena ole masik kehkehe likia ului ma ikta anena siwaka sitai sik palelu moi le ole hapia si sikali ailu na ole ana sai sepue an aliyu yele.